Mëch ëch kyëxpë minëyën ka'ap mejk ti nyayëk ech este jue ech mabëjnëp njawë yayëka'am yë bi'i o'omÿ nep yambë tyanëch dun të maja'ay nymana mëjk yë dumbë tënkë ayë'ëk, pues este a lo mejor da jya oyayëjnë da, pero como ka'ap nak, ko'o ech tën mut's atyë, ka'ap dun nak të xyak ayë'ëk, kap detyë kudu'ujtë të myoy pues padyë op du ti'i tën kë ayë'ëk.